Koa za zen̈y aleoko feky mahay mitsinjaka. Fôtony tsinjaka io:salakady spôro izio, avô kà fangalan̈a diandian̈a. De tia foko feky man- mahay tsinjaka àby in̈y zen̈y, koa samy safidy fo. A hira bôka za de tsy de mahay mihira feky. Sarosarotro amy nakà mianatra mihira.